افضل امتلك مكتبة شخصية كبيرة فيها كل الكتب اللي كتبتها البشرية تكون عندي. ابدأ اقرأ او اتعلم عن كل شيء. القراءة تفتح الافاق وتنمي التفكير. الكتب فيها قصص ومعرفة وهذا يحسسني بالسعادة امتلك واعرف الكتب كلها كل اللغات كل اللهجات. هاظا افضل بكثير